अब यीं पूरी दुन्या मां कथ्या तिरे भाषा बोल्ये जंदिन, म्येरा ख्याल से छह हजार से सात हजार भाषा व्होलि, ज्वो बोल्यीं जंदन, हालांकि, म्येरा ख्याल से अभि तक म्येरा ख्याल से निर्धारित भी नि करी के व्यक्तिगत तौर पर केन कि इथ्या भाषा ब्वोलि जंदिन, लेकिन म्येरा ख्याल से छह हजार से सात हजार भाषा ब्वोलि जंदिन क्योंकि क्या चि कि अभि भाषा कि ज्वो बणौंण ज्वो गठन व्हंद, ज्वो लिपि व्हंदि, तेकि क्या चि अभि क्वे एक परिभाषा नि ची। अलग अलग भाषा छिन त म्येरा ख्याल से छह हजार से सात हजार भाषा व्हंदिन यीं दुन्या मां।